Re jwa'n nkenumen las men re'a, re jwa'n aa jwa'n nzynumen re jwa'na mbe nkenumena mbay le po tiempa mas nzoxe re jwa'n nchok xabmen re xe nya re lar nchokmen re jwa'na mbay re jwa'n nly xa gox tiempa', le naya' nzo bes aa re jwa'n thija' re jwa'na masta nlii' ze nde to'nana, re xa gox ya ndo lux laxa, jwa'naza ya na nkentozta re jwa'n xe nak xa, re xa nke di' po tiempa', re jwa'n nn- nchole ndox kuaxa thi yo'ba ndox kuaxa zi naben nzi re men, mbay na nayana ze ndoluxla taj re xa gox nlux laxa, purta re or yen ndebe naya mbay na'na nxob yekta or re jwa'n nzynumen re jwa'n nzynuxa po'a tiempa lee <hesitation> nzo ro'a ta- ta'be nkenuxey ta'taben ta nly re xa, re or yena', re orba nde xobyeka, mbayna le re tiemp gab'na na jwa'na jwa'n re di' nkexa re di' cho re di' nkanimen re jwa'na ta'ta ben nzynu ben nzo ro'axey mbay na le pol ndola' mena re laz men ta re jwa'n ndebe re dixala ndy re di' mbay na re xa gox ze ndolux la'xana ngenta re or re ke re di' ya're jwa'n xanak re ndi'n chan xa tiempa, jwa'naza reta jwa'na ya ndoluxley taja re jwa'n xa jwa'n ndebe naya'.